Kalo ngom kare makanan ngam favorit ge, gohu, a gohu ge se ngone fo oyo ene wange konora pas, dadi gohu ge oyo rai, ngone fo soha marisi, oyo sodo, ngone fo oyo wange konora brati ngone fo oyo rewa sodo labino tora, dan nege ngone fo oyo ene saki, dan tahan soha